Aman مستنقع aman aman يعني ingi agar agarea kol menje, tala gon alagniese, akoodei, enga alag eli, maraie eli odogo, مستنقع maraie eli maraie daesa aman tan daesangje, wala aman tan dafimon, agarea kol gon darin سبعة bro nanne maraie bagnikesa, kolodoti kolodoti ta سبع zateli, kolodoti nanne bro nanne maraiega ekesa, wala aman tan samimo tala gon gishy mashi mashiae koty alagniseko akodtoe.